ଅମର ଦେଶରେ କିରାଯା ତୋର ପର କମ ସକମ ଜିନ୍ତୁ କୀ ସହରାର ଛେତରୀ ଅଚ୍ଛୀ ସହରୀ ଛେତ ଅଠାରେ ଘର ଔର ଭୀ ଡିବେଂଟ କରେଂ ଜିନ୍ତୁ କୀ ଫିର ଭୀ ସେ ତକ ସହରାର କିରାଯା ଥା। ହୈ ଗ୍ରାମିଣ ଛେତରେ ରୂପ ତକ ଇସୀ ଆସପର ଥା କିରାଯା। ଇଠୋ ଜହାଁ କହୀ ଖର୍ଚ ନହୀଂ କରୂଁ। ଇତୋ ଜାଦେ ଵାଲେ ଜୋ ଥାନେ ମୈଂନେ ଖୁଦ ରଗରାର ରହନା ପ୍ରସଂଦ କରୂଁ।